Menurukku iyyaq olokoloq kaminang malessi e yero wissengnge <hesitation> cita <hesitation> narekko engka pakkucara makkada olokoloq aga kaminang malambaq e <hesitation> ero wissengnge iyyaq ro <hesitation> bojo e bojo e kaminang malambaq laddeq akko jokka i